<hesitation> yimɓe ana kaala ka ana woodi eɓe mbiyya ɗum pom e eɓe mbiyyan duu namasa en. ɓiɓɓe leɗɗe belɗe goɗɗe ana ton. Jooni jooni kaa, ɗun ɓuri ɓaɗaade hakkille an. Ɗee mbawmi hiisaade e sifaade banngal ɓiɓɓe leɗɗe. E ley anndal an min kaa.